forstjóri Landspítalans segir að hættuástand sé á spítalanum efnt var til mótmæla á Austurvelli í dag til stuðnings ljósmæðrum verkfallsaðgerðir þeirra hefjast á miðnætti leiðtogar repúblikana og demókrata á Bandaríkjaþingi láta Bandaríkjaforseta hafa það óþvegið eftir blaðamannafundinn í Helsinki Trump skilur ekki neitt í neinu og segir fundinn hafa verið frábæran Heimir Hallgrímsson ætlar ekki að framlengja samning sinn sem

landsliðsþjálfari karla í fótbolta hann lætur af störfum eftir sjö ár og kveður sáttur hátíðarfundur Alþingis í tilefni hundrað ára afmælis fullveldis Íslands verður haldinn á Þingvöllum á morgun á meðan ekki næst samkomulag um heita vatnið í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp sækja æ færri sundlaug staðarins orkubú Vestfjarða vill taka greiðslu fyrir heita vatnið sem staðurinn hefur byggt

á um langa hríð

segir að mönnunin sé undir öryggismörkum hann hefur áhyggjur af framhaldinu

Landspítalans hefur áhyggjur af stöðunni og segir

mönnunin sé undir öryggismörkum Páll fordæmir að ekki skuli vera efnt oftar til samningafunda næsti samningafundur í kjaradeilunni hefur verið boðaður eftir helgi fjármálaráðuneytið stöðvaði áform ljósmæðra í byrjun maí um að neita yfirvinnu litið var á aðgerðirnar sem ólögmætar verkfallsaðgerðir samningar náðust milli samningsaðila tuttugasta og níunda maí þeir voru í atkvæðagreiðslu félagsmanna sem stóð til átta júní tuttugasta júní boðuðu ljósmæður undirbúning fyrsta júlí samþykktu þær með níutíu prósent atkvæða að hefja yfirvinnubann þann sama dag hættu tólf ljósmæður störfum á Landspítalanum hefst að óbreyttu á miðnætti þetta er þriðja verkfallsboðun ljósmæðra á liðlega tíu árum nýbakaðir

og verðandi foreldrar sem mættu á mótmælafundinn voru áhyggjufullir yfir stöðunni í kjaradeilunni hef ef ég væri að fara fæða eftir nokkrar vikur

beggja flokka á Bandaríkjaþingi gagnrýna frammistöðu Trumps Bandaríkjaforseta í Helsinki í gær leiðtogi demókrata segir að svo virðist sem Pútín búi yfir viðkvæmum upplýsingum um Trump og leiðtogi repúblikana segir það á

allra vitorði að Rússar hafi haft afskipti af kosningum í Bandaríkjunum og um heim allan sjaldan eða aldrei hefur Trump fengið jafn harkaleg viðbrögð og eftir blaðamannafundinn með Pútín Rússlandsforseta í Helsinki í gær þar gaf hann sterklega í skyn að hann tryði Pútín fremur en bandarísku leyniþjónustunni varðandi ásakanir um að Rússar hafi reynt að hafa áhrif á forsetakosningarnar leiðtogi demókrata í

gekk alla leið og sagði það sem ýmsir hafa hvíslað í nokkra mánuði leiðari New York Times segir það ráðgátu hvernig maður sem skjóti fast á bandamenn Bandaríkjanna og kalli Evrópusambandið fjandsamlegt skuli breytast

í viljalaust verkfæri þegar hann standi við hlið einræðisherra sem leggi undir sig landsvæði annarra ríkja láti myrða andstæðinga sína og blaðamenn og skjóta niður

þegar Bandaríkin breyttust í kjölturakka Rússlands í gær hafi Bandaríkin hætt að vera leiðtogi hins frjálsa heims og að Trump og Pútín

væru að sundra Vesturlöndum aðrir fréttaskýrendur segja að Trump hafi litið út eins illa gerður hlutur þegar hann var spurður út í afskipti Rússa af kosningunum verst af öllu sé þó að hann geri sér enga grein fyrir því hversu kjánalega hann leit út á þessu sögulega augnabliki tíst frá Trump í dag staðfestir í raun þessa fullyrðingu þar segir hann einfaldlega að fundurinn hafi verið stórkostlegur en að hvergi sé sagt frá

því Moskovsky Komsomolets segir að Pútín hafi snúið á Trump segir að fundurinn hafi verið meinlaus og litlu breytt mörgum fréttaskýrendum ber hins vegar saman um að þrátt fyrir að mörgum repúblikönum sé misboðið þá muni þetta líklega ekki hafa neinar

afleiðingar of mikið sé í húfi fyrir þá sjálfa þingkosningar séu og því veigri þeir sér við því að ögra eigin forseta og þó að Trump hafi haft uppi fögur orð um að þetta væri byrjunin á langri og farsælli vináttu þá er allsendis óvíst að af frekari fundahöldum verði í ljósi þess hversu hræðilega löndum Trumps fannst hann standa sig í gær

rétt fyrir fréttir sendi Donald Trump frá sér yfirlýsingu þar sem hann segist hafa mismælt sig á blaðamannafundinum í gær hann segir nú að líklega hafi Rússar reynt að hafa áhrif á bandarísku forsetakosningarnar Heimir Hallgrímsson ætlar að láta af starfi sínu sem landsliðsþjálfari karla í fótbolta hann segir það forréttindi að skilja við liðið í sátt og samlyndi við alla auðvitað er þetta bara fyrst og

fremst þakklæti og það eru forréttindi að geta skilið við sig á þessum tímapunkti

ég vona að fólk skilji það að það er allt í allt í sátt og samlyndi við alla þannig er bara gaman að geta skilað af sér verkefni nú ætla ég bara að gefa mér smá tíma

hugsa upp á nýtt aðeins að a mig og læra aðeins meira og nýta þau sambönd sem ég hef og svo veit maður ekki hvað framtíðin leiðir í ljós væntanlega eitthvað í útlöndum þú ert

eru spennandi en nei ég hugsa það ég

vitandi að það séu einhverjar fyrirspurnir komnar þá er maður vongóður að það gæti eitthvað gerst einar Örn er vitað hver tekur við landsliðinu

þið ræðið nánar við Heimi

hótelsins í Las Vegas þaðan sem maður skaut fimmtíu og átta til bana í fyrra hafa nú höfðað mál gegn fórnarlömbum

hótelinu í Las Vegas og hæstráðendur þar vilja forðast að hótelið verði á einhvern hátt gert ábyrgt fyrir voðaverkunum í yfirlýsingu frá

af fyrirtæki sem hafi verið vottað af

fer ekki fram á bætur eða nokkuð annað frá fórnarlömbum

lögmaður nokkurra þeirra sem særðust í árásinni segir sér misboðið yfir því að hóteleigendur velji að fara þessa leið

til Þingvalla hátíðarfundur Alþingis verður haldinn hér á Þingvöllum á morgun og þar stendur til að samþykkja tillögu um að stofna barnamenningarsjóð Íslands og

til samstarfs við Hið íslenska bókmenntafélag um útgáfu ritverka um sögu íslenskra bókmennta hátíðarfundur Alþingis í tilefni af hundrað ára afmæli fullveldis Íslands verður haldinn að Lögbergi á Þingvöllum við Öxará á morgun átjánda júlí þann dag verða liðin hundrað ár frá því að

var undirritaður hann var samþykktur á Alþingi í september í þjóðaratkvæðagreiðslu í október og gekk í gildi fyrsta

desember það ár af þessu tilefni kom Alþingi saman í dag til að afgreiða fyrri umræðu um tillögu formanna allra flokka sem verður afgreidd á hátíðarfundinum á morgun tillagan er um að stofnaður verði

Íslands sem njóti framlaga af fjárlögum næstu fimm ár hundrað milljóna á ári við framkvæmd tillögunnar verður haft að leiðarljósi að sjóðnum er ætlað að styrkja verkefni sem eru unnin fyrir börn með börnum og af börnum

gerir tillagan ráð fyrir að lögð verði áhersla á verkefni sem efli samfélagsvitund og stuðli að eflingu lýðræðislegrar þátttöku barna í samfélaginu og áframhaldandi innleiðingu barnasáttmála og síðari hluti tillögunnar er um að hefja smíði

með framlagi af fjárlögum næstu þrjú ár samtals þrjá og hálfan milljarð króna í hönnun undirbúning og smíði með þessari tillögu er horft til þess að Ísland geti áfram verið í

forystu í góðri umgengni við náttúruna og í haf og fiskirannsóknum nýtt hafrannsóknaskip er okkur nauðsyn og það er okkur nauðsyn að gæta þess að börnin okkar njóti jafnt örvunar sem umhyggju og eigi þess öll kost að þroskast skapa og njóta þá var afgreidd á þingfundum dagsins tillaga forsætisnefndar um að Alþingi gangi til samstarfs við Hið íslenska

bókmenntafélag um útgáfu tveggja ritverka það er annars vegar verk um Þingvelli í íslenskri myndlist og hins vegar um nýtt

um sögu íslenskra bókmennta frá landnámi til tuttugustu og fyrstu aldar kostnaður er áætlaður um tuttugu og fimm til þrjátíu milljónir króna átta íslenskir bókaútgefendur gagnrýndu í aðsendri grein í Morgunblaðinu Alþingi fyrir að ganga til samstarfs við bókmenntafélagið þar sem jafnræðis væri ekki gætt forseti Alþingis segir samstarfið

mjög vel við hæfi því ef það er eitthvert eitt félag eins og Þingvellir eru einn staður sem er samofið sögu sjálfstæðisbaráttunnar þá er það auðvitað Hið íslenska bókmenntafélag sem er elsta landsins hér á Þingvöllum fer allt að verða tilbúið um klukkan

velkomið að koma og fylgjast með

eða leggja þar heldur er fólki bent á bílastæðin hér fyrir neðan

greindi frá því í morgun að kostnaður vegna hans hafi farið verulega fram út áætlun upphaflega var gert ráð fyrir að hann myndi kosta um fjörutíu og fimm milljónir en nú lítur út fyrir að kostnaðurinn verði um áttatíu milljónir króna kostnaðaraukningin er að einhverju leyti rakin til beinnar útsendingar RÚV frá fundinum en útsendingin hefst klukkan tólf fjörutíu og fimm

er víða haldið upp á

skipinu er ljósmyndasýning frá

til Íslands frá átján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð þrjátíu og átta en sendiherra Danmerkur á Íslandi handvaldi hverja einustu mynd það tók langan tíma að finna allar myndirnar á sýningunni en erfiðast var þó að hafa uppi á

Íslands á honum er hvítur fálki með kórónu á bláum grunni en fáninn var dreginn að húni þegar skip Danakonungs nálgaðist

Theodór hvernig mun viðra á þingheim og þannig að það er ekki þörf á

sáust ljósar skýjaslæður á himni

á vestanverðu landinu í dag og vöktu athygli

okkur eitthvað um veðurfar

sem dvalið hefur á Akureyri frá því í vetur hefur endurheimt heimili sitt skútan þeirra var í morgun sjósett á

á Akureyri þar sem hún hefur verið í slipp frá því hún skemmdist í óveðri átta mánaða bið fjölskyldunnar er þar með á enda það var mikið áfall fyrir hjónin

og börnin þeirra sex þegar skútan þeirra skemmist í miklu hvassviðri í Akureyrarhöfn sjötta nóvember skútan hefur verið heimili fjölskyldunnar í mörg ár átján ár eru síðan

af stað í siglingu og rannsóknarleiðangur Top to Top með það að markmiði að vekja athygli á loftslagsbreytingum skútan hefur verið í viðgerð í slippnum á Akureyri í sex mánuði og í dag fagnaði fjölskyldan þegar skútan var sjósett á ný og þau fengu heimilið sitt aftur og og fjölskyldan dvaldi á Akureyri allan þann tíma sem viðgerðin tók og hefur þurft að treysta á góðvild fólks varðandi gistingu og fleira en en það er enn talsverð eftir í skútunni áður en þau geta siglt á ný þá á eftir að athuga vélina reisa möstrin og fleira og sundlaugin í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp hefur heldur kólnað að undanförnu

þar sem hóteleigandi og Orkubú Vestfjarða hafa ekki komist að samkomulagi um greiðslu fyrir heita vatnið eigandi Hótel Reykjaness segist þurfa að loka ef greiða á fyrir heita vatnið sundlaugin í Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi hefur árum saman verið aðdráttarafl fyrir vegfarendur með sjálfrennandi heitu vatni og fór í framkvæmdir í vor í leiðinni myndum við mæla vatnið sem að hver og einn fengi sem er talið eðlilegt af Orkustofnun að við gerum til að fylgjast með auðlindinni sjálfri

stendur til að taka gjald fyrir vatnið sem er

lág upphæð einhverjir þúsundkallar á mánuði fyrir hótelið og sundlaugina þar sem samkomulag hefur ekki náðst hefur sundlaugin ekki verið tengd borholunni á ný heldur nýtir dren og yfirfall úr hverum þetta skilti á varla við í sumar enda laugin ekki heit miðað við það sem áður var við erum með mjög lítið heitt rennsli í hana og erum því að gera tilraunir með að skipta henni upp í tvo hluta

hafa nokkurn veginn heitan pott og í dýpri endanum til að synda

bara hótelgestir sem að eiga bókað sem að koma hérna aðrir sem

vita hvernig ástandið er eru ekkert að stoppa til að

við höfum að þessu kostnað og það er eðlilegt að einhver kostnaður lendi á þeim notanda eins og öðrum notendum á Vestfjörðum Jón Heiðar segir að hóteleigendur hafi jafnframt sjálfir sinnt

viðhaldi og bendir á að starfsemi á Reykjanesi hafi byggst upp í ljósi þess að nóg væri af ókeypis heitu vatni reksturinn okkar stendur ekki undir þessu og ef að

gjald fyrir heitt vatn þá þurfum við bara að loka þá ætlum við að rifja upp

þessum fréttatíma forstjóri Landspítalans segir að hættuástand sé á spítalanum efnt var til mótmæla á Austurvelli í dag til stuðnings

ljósmæðrum verkfallsaðgerðir þeirra hefjast á miðnætti leiðtogar repúblikana og demókrata

eftir blaðamannafundinn í Helsinki Trump Heimir Hallgrímsson ætlar ekki að framlengja samning sinn sem landsliðsþjálfari karla í fótbolta hann lætur af störfum eftir sjö ár og kveður sáttur hátíðarfundur Alþingis í tilefni

hundrað ára afmælis fullveldis Íslands verður haldinn á Þingvöllum á morgun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

sjáumst klukkan tíu